Ipuere dipo ikabi yaiko, ñemongoi ,otairari baeno yae supe kuae musica eh jaema ñanoi yabe baere sauka jokpe yaesa ñai opaete teko reta jaema sepuere se aiko jokuae tairari reta bae